ସାଗା ସବଜୀ ଇପରୀ ରୋସ୍ଟ କରଵେ। ସାଗା ସବଜୀ ଗୁରୀ କୂ ଧୋଈ ଛୋଟା ଖଂଡା କରନ ତୀ। ଏଗୁରୀ କୂ ଅଲିବହ, ଅଯିଲ, ଲୋନାଈ ଏବାଂଗ ମସଲା ଇତ୍ଯାଦୀ ମିଶାନ ତୂ। ଅଗ୍ଜିନ ଗରମ କରୀ ଥୀବା, ଉଭେନ ଦୀସା ଦିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିଯସ ଗେ ପୁଛୀସ ରୂ ତୀସ ମିନୀଟ ପଜ୍ଯଂତ ରୋସ୍ଟ କରନ ତୂ।